Iko rugan oito konegu roriporeguine nagai, roriporilo tunturegu, toi egu eiko konegu punpuro pogomma etui. Ikogo konegu pogoro egu toi perotopuio perotopuro toi egu tee rugan pogoro pesio, periro toi tege ikoge tuntusi tei. Ogokoro ama isigou nke. Toi roguro tee pogoro piotopui. Ikoi punpuguine toi kosipur, egu nomoto tepegu toi arui eiko ton rogoma nkaa punposina iko ehu intoko apakammo rongrogangui, apamo eiko nkomma punposina egu nagai akoi poru nno tuugu lai pogomma papa to ronroguio, egu to apai tee rigaa pun oroginoi sipisiraa, sipisiraa roge iko nogu noke kupokaku nagai akoi roi agugui money mokopiraa roge, egu un-urugu nagai egu toi akoi rugan apum lopa toutou mururoim oo. Tenpla tou muroim oo, muroronno nne nta aike tounoke nta rai orogigu muroro moi egu toi ropa tege un-uruio nagai egu toi apaio ah ako roi mau intoko apagaro tono munmuro on, egu toi apai ako roi tegu ama kirogasi ako roi ako mma ako ouraurointoko apagaro tee noke-rego ninue nomma tuigu moiruroi agammo eiko nomu muruara rai. Tege tuntugu noge ten week rogugu nagai mumaro, tee ekio numaku tapeneko roguro, tege tuntugu teege iko pougommo roikere apaguo aga rai mautou mani tege tuntuma teiko raigomma aike kukuropumitepaipigu, apanno ree mau iko tono on-onoginne tono apogim rai tegirai ee unne, ah mma ako tepanpigu iko roikene iko eiko konegu noge egu punpaigu muruouo mego tono onogo. Teiko roikene noke nno apagui iko tono munmuruoim, tee uro toi tegu aigu terum oo arum nne tegirai sinto riro tono murumaro, akoi roi ama kinkirogonumugu mautono mun-murumoro, egu, koge numakuge un-uru mogo sinto intoko an-apakuogo, an apakumo nno tainoio maumonto tuuio opogirai ogo moo mokopuro, tei erego noge teumara, mokopuipigu, mmo ako egu ege pomoro upuro ah mmo egu maumonto taaroru, egu tepaupigu apunno ton raio nno an-amarasinu tege toi tuntungu egu maumoro konkopagu, konkanpagu ako noge mau kotaro un urugu muruaro, intoko egu ton roie on onogui. Tege un-urugu akoge roi ako egu into uro piro nagaimo muruaro, muruaroi egu aparo ako toi taa money noke mokopoipegu raagu ui uro egu tee raiga aikego mani kogogakenno mani tuntun teego raigomma aike pake anapakemmoi, egu toi kogogakem. Tege tuntungu, tuntungu tee roikene egu pata kai, patakaro egu upuro runrukukoinan oo rai peroinam moie. Tege tuntungu maumoro tangu puagim. Noke rai ikoge ama ranrasinom ransinommo an agimmoi tee ree. Apanno mani teberogu unno tege mani kokorun, ton roie on-onogoinumoi ton roie an aguine ee sinto apagonno into apogonnoi, rego ropa mungu aparoi ee intoko apagonno. Tege tuntugu aparonnorogu kogogem. Egu ako irou noge iko three hundred opampigu muruaro. Ton roie on onogoipum tegu apakarorogu egu ako, aike, akogo ion roie an agui ako sinto apakaroi. Egu tee nokekere go taa ninu ako konegu roguro uro maumoro tege unge tunturegu kagatasigu oguroi aparo roo eiko mauroba toi pero perotopiro ragu uio. Tege numaku toi piotopero, aga eiko koneguogo mau noge ama isigou nke, aga mmo ako roguroromu paigomma pinpiri ruguro makuro mokopotopuro. Noge tege numakue mau morilo an apakaguku togeugu egu tee mukuroo moioto puro, moi loioo puro siga loiee touno on onogui. Ilou noge tege ikoo toto pogoro unge tuntureguo ako egu nagaimo tontoge tai pimpiri koro muruaro. Eiko pim pinio lasigere muakuro mokopoto puro piotopuro tege toto tuntuguo. Tuntugu maumonto tatamo aparo loo loi loo tagu ama umoo apo aga paigoma loi oilo rogiro iai into uotopeio. Egu apunno eiko mau intoko apagasi leigu, tonno mani aposs ei sintoo reguu kai into uo toposina, tege an apagomo muru otopaigu laa maire maumonto tun tugu tege loikene egu muruono nkaro. Nkaipigu egu apuno mau intoko regu murumongo. Muruonnai egu ropa intoko apakuro, apakuigu agu aporo ako oiro intoko apakei? Egu aparo toi tege tuntugu muruongo.